Harethonii aina birri jirthii dhursaa harethon haretho khakhalah jirah ghaghabdhu miin buyoathi harethen jirah haretho ghughurdha thaa akhii ilkhan birr khabdhu thaa akhasi sunith jirah. dhub Mal ishin min harethethu berre dhukea ama berre chafua thanaf harethon berre sun dhethe harthani laan akhan lafiraj harthe mpaka berre sunn khulkhulothu Mal ishin khulkhulothethu woth jebbifthe aminen ghurthe akhasin dhethe jisithah mpka berre